العيش جيداً بالنسبة ليا هو العيش تحت مبادئ مبنية على <hesitation> أخلاق الحميدة، أنك <hesitation> تعيش مش الهدف تاعك <hesitation> النجاح المالي البحت ولا النجاح المهني البحت، وإنما ت-تهدف إلى خلق توازن في معيشتك ما بين المهنة والعائلة والأصدقاء وأنك <hesitation> تهدف إلى <hesitation> ال-الخير وما تظلمش الناس.